Ndeɛ nka mpɛ kramane sene kra firi sɛ, kramane yɛ aboa bia m'ani gye ne ho yie odikane no. Na afei nso kramane sɛ ɔwɔ wo fie a, korɔmfoɔ biaa ɔɔba hɔ a ɔsuro. Nnipa bɔnee biaa ɔɔba hɔ a ɔsuro. <noise> Na afei nso anadwo sɛ woda a kramane bɔ wo ho bane. Wobɛtim po de no akɔ afuom ma naakɔkye nam ama wo ne wadi bi ne wama ɔno nso bi. Nso kra ntimi nyɛ saa nneɛma wei nyinaa. Kra, akura na ɔbɛkye no wo ti anyɛ yie koraa so asane akɔ tiafi wɔ wo dane mu. Na ama papane aba wo dane mu. <noise> Nnipa dodoɔ naa anigye kra ho. Sɛ kra yɛ aboa bia ɔbrɛ ne ho ase. Na afei ɔkye akura wɔ dane mu deɛ nso medeɛ m'anigye <noise> kramane ho sene kra paa.